كيد بفضل الجبال لانه وجود الجبال يعني اكيد في وديان وهذا الشي جميل تخيل المنظر كيف بيكون هناك وكمان الراحة بعيدة عن اي مصدر ازعاج بس الهدوء والجمال والطبيعه اكيد راح اقول لك افضل الجبال